एक जानवारी अठराशेच्या वर्षा एकोणिसाव्या शतकाच्या। पैलया दिसा ग्रेट ब्रिटन आनी आयर्लंड या दोन देशानी। वांगडा येउन ग्रेट ब्रिटन आनी आयर्लंड चो युनायटेड। किंगडम तयार केला अठराशे या वर्षाच्या युनियन कायद्यान। आयर्लंड आनी ग्रेट ब्रिटन च्या कायदे विषयी। संघटन तयार झाला ज्य खातीरे आयर्लंड आनी ग्रेट ब्रिटन। चो युनायटेड किंगडम निर्माण जालो।